افضل انو اكون مؤالف مشهور لان احس تأليف الكتب بينو قيمة اكثغ من الافلام مع انو الافلام احيانا بيها مفيدة بس الممثلين بالاخير يطلعون يعني ما مثل الشخصيات اليمثلوها يعني هما اصلا عيمثلون فافضل انو اكون مؤلف لان ويحد من يألف كتاب تكون هاي فعلا افكارو او الاشياء الي تعبر عنو